آيا دا ممکنه ده چې يو انسان دې په يوازې ځان د يوې ټولنې ټول دودونه او کلتوري ارزښتونه بدل کړي ؟

که زه یو باغ ولرم داسي ونې به پکې وکرم چې مممم ډیری د هغه له لارې ممممم زه خپل فامیل ته مالي مرستې وکومه مممم او بیرته د هغه ونې چې کینولي مې دي شاوخوا کسان هم استفاده وکولای شي او داسي ګلان به وکرم پکې چې د هغه په لیدلو روح او ذهن آرامه شي ځکه چې بدې وخت کې ډیری ارزښت هغو شيانو ته ورکول کیږي چې ذهن لپاره آرامتيا په برخه کړي

کله چې زه اسمان ته ګورم، او داسې ماته ښکاري چې ستوري ځلېږي، ذهن کې مې دا فکر راځي چې مثلاً په دې دنیا کې نور هېڅ غم او درد نشته. مثلاً ارامه فضا ده، شاوخوا کې مې هېڅوک هم نشته، نه درد دی، نه غم دی، نه کومه بله خبره. چې فکر کوم چې هغه ستورو کې زه هم یمه، همالته ځلېږمه، کومه پرېشاني ماسره نشته.

زما په اند، تنهایې هماغه وخت ده چې <hesitation> یا کوم غم لرې، در درسره څوک نشته چې هغه ورسره شرېک کړې، یا اغه کیسه ورته وکړې، زړه دې سپک کړې. او ایا ته یو یو ډېره ښه خبره لرې ځان سره، یو زیری لرې، خوشاله یې، خو بیا هم څوک نه لرې خواته چې هغې ته یې وکوې. ته فکر وکړه چې هغه هم هم همدومره درته خوشالېږي لکه څنګه چې ته یې، یا کوم انديښنه لرې چې هغه م درسره شریکه شي. څومره چې ته انديښمنه یې، هغه هم درسره انديښنه وکړي. نو د تنهايۍ احساس زما په فکر هماغه ده. تنهايۍ يوازې هماغه نه ده چې شاوخوا ته دې ټول خلک يي، او ته د هغو په منځ کې ولاړه یې، او ته تنها نه یې. تنهايي زياتره په ذهن کې يي، چې څومره په ذهن کې ته تنها احساس کوې.

<hesitation> زما په اند، د هېواد د ابادۍ او د پرمختګ لپاره اول او ډېر اړينه خبره دا ده چې خلک یووالی ولري، او یو د بل نظر ته احترام وکړي، بدلونونه ومني، د بدلونونو احترام وکړي. <hesitation> داسې نشي کیدلای چې په یوه ټولنه کې یو فکر ولري. هيڅ امکان نه لري چې د یو یو نفر فکر د بل نه ښه، د بل سره کوم تغیر او کوم بدلون ونه لري. نو مونږ باید بدلونونه اول پیدا کړو، بدلونونه ومنو، بیا د هغوی احترام وکړو. که چېرې خپلمنځي کې مونږ د یوبل احترام ونشو ساتلی، یو د بل خبرې په ځان باندې ونه منو، کوم بدلون چې پیدا کوو، د هغې <hesitation> په وړاندې ښه غبرګونونه لرو، نو موږ هيڅکله نشو کولای چې وړه ټولنه اول ولرو، یو ښایسته ټولنه ځان ته جوړ کړو. نو بیا هېواد خو یوه لویه خبره ده. نو د هغې لپاره ضرور او لازم همدغه ده چې یو وړه ټولنه اول اصلاح شي، بعد د هغې موږ کولای شو چې د هېواد ابادۍ او پرمختګ لپاره نورې لارې هوارې کو، او انشاالله چې هماغه پرمختګ ته ځان ورسوو.

لکه څنګه چې پوییږئ، انسان یا د انسان کلیمه د انس له کلیمې څخه اخیستل شوې. که انسان احساسات نه نه درلودلای، نو ژوند به ډېر خونده و، ډېر بې رنګه به و؛ زکه چې زه د بل نفر درد زه په خپله احساس نه کړم، نو زه هيڅ کله په چا باندې زړه سواندی نشم درلودلای. که چېرې زه د بل چا په خوشالۍ کې ځان خوشاله نه کړم، نو همداسې به زما خوشالۍ هم نورو ته وي، او دسې به تنهايي بم ډېره وه، او دسې ژوندم پرمخ نشي تلای.

پخوا د ژمي اوږدې شپې خلکو به د کورنۍ سره یوځای کېدل، کیسې به یې ویلې، متلونه به یې ویل، شعرونه، موسیقي او یا بنډارونه به یې کول. خو اوس د خوښۍ، زده کړې، تجربې شریکول به وو، او مشرانو به خپلو ماشومانو ته اخلاقي خبرې کولې. اوس دا دود کم شوی، ځکه چې خلک د ناستې پر ځای موبایل ته مخه کوي، او خلک ډېر مصروفه شوي دي. وخت هم کم شوی دی، او چاپېریال هم بدل شوی، او فرهنګي بدلون، نوي نسلونه د پخوانیو دودونو په ارزښت دومره پاملرنه نه کوي، او ډېر وخت کورنۍ له یو بل لیرې ژوند کوي. د ناستې فرصتونه هم کم وي.

خلک خپلې ژبې ته ځکه کار کوي چې ژبه د هويت نښه ده. که ژبه له منځه لاړه شي، نو کلتور، تاریخ او شخصيت هم ورسره کمزوری کېږي، یا له منځه ځي. په ممممممم خپله ژبه ښه پوهېدل، یعنې احساسات، افکار يا خپله هماغه ژبه څرګندولی شي. نو د نسلونو تر منځ اړيکه ساتي؛ یعنې د مشرانو خپلې تجربې، ارزښتناکې کیسې، خپل اولادونو ته خپله ژبه انتقالوي. یعنې ژبه پالل یو ډول ویاړ ده، د خپل قوم عزت ګڼل کېږي. که علم یا تکنالوژي، تعليم په خپله ژبه وي، نو خلک به یې ښه زده کړي، او وده به پرې وکړي. خو که موږ خپلې ژبې ته کار ونه کړو، نو دا ارزښتونه ورو ورو له لاسه لاړ شي. نو موږ باید خپله ژبه نسلونو ته انتقال کړو، خپلې ژبې ته ارزښت ورکړو، او په خپلې ژبې باندې زده کړې وکړو.

افغانستان د آسيا د لويي وچې په منځ کې د يوه ځانګړي موقعیت په لرلو سره له ډير پخوا څخه د ټرانزیټي او مهم سوداګریز مرکز په نوم پیژندل شوی دی

زما په نظر د ښکلا معیار د هر انسان لپاره یې اخلاق، نیکه رویه، صداقت، ریښتینولي، د هغه رفتار ټولنه کې، کورنۍ کې، دوستانو سره، له هر چا سره چې وي، د هغه ښکلا په همدې کې نغښتې ده. بس نور انسانان خدای ډېر ښکلي او ډېر ښایسته پیدا کړي دي، چې اخلاق او انسانیت یې <noise> ښکلی ښکاري.

زما نوم شفیقه، تخلص مې لوتکه، د حقوقو له څانګې څخه فارغه شوې یم. فعلاً په کابل کې ژوند کوم او اوس هم غواړم چې په کامن وایس موزیلا کې پښتو ژبې ته خدمت وکړم.

دا یوه طبیعي خبره ده. که چېرې انسان ظاهري ښکلا ولري، نو د هغه جذابه ښکاره کوي. که چېرې موږ په اول ځل سره یو انسان ډېر ښکلي او ښایسته څېرې سره وګورو، نو په طبیعي ډول به موږ، یعنې موږ به هغه انسان جذابه ښکاره شي. خو که چېرته د وخت په تېرېدو سره موږ د هغه کړه وړه وګورو، د هغه کارونه وګورو، د هغې رفتار او رویه وګورو په جامعه کې موږ سره، نو هغه وخت کې بیا معیار ټاکل کېږي چې دغه انسان جذابه دی او که نه. ایا دا موږ ته ښه ښکاري او که نه؟ ځکه په هغه وخت کې به موږ ته اصلاً دا ښه ښکاره نه شي، ځکه چې هغه انسان چې یو ښه رفتار نه لري، یو ښه او مهربانه زړه نه لري چې خلکو سره مهرباني وکړي، نو داسې کار وکړي چې ریښتیا هم ګټور او چاته تاوان ونه لري. نو ریښتیا نو دغه انسان به موږ ته، یعنې که چېرې دغه کارونه سم ترسره کړي نه کړي او کړه وړه یې سم نه وي، موږ ته به اصلاً جذابه ښکاره نه شي، او موږ به ونه غواړو چې حتی هغې سره روبرو شو، هغې سره خبرې وکړو. ځکه چې هغه پخوانۍ چې موږ ته یې لرلو، اوس یې نه لري. هغه شاته که څه هم په ظاهر کې ښکلی وي، خو شاته یو داسې انسان دی چې اصلاً سم کړه وړه نه لري، سم اخلاق نه لري. نو ظاهر چې دی، هر څه نه دی. ظاهر که څه هم تر یو محدود وخته پورې موږ جذب کړي یو انسان ته، خو اخر کې که چېرته هغه انسان کې سم، یعنې سم اخلاق نه وي، نو موږ ته به هغه انسان جذاب معلوم نه شي. خو برعکس په بله قضیه کې، که څه هم انسان ظاهر صحیح ونه لري، که چېرته موږ اول وار کې هغه جذابیت هغې کې ونه ګورو، خو د هغې هغه رویه او رفتار به موږ ځان ته راجذب کړي، او موږ ته به دا انسان تر ټولو نورو انسانانو متمایز ښکاره شي، او موږ ته به دا ډېر خاص ښکاره شي. ځکه چې دا انسان تر نورو که څه هم ظاهري ښکلا نه لري، خو ډېر ښه کارونه کوي، ډېر ښه کړه وړه لري، ډېر ښه مهربانه زړه لري، او د خلکو سره په ډېر ښه رویه سره غږېږي. نو <hesitation> په پای کې به زه دا ووایم چې ظاهري ښکلا د جذابیت معیار نه دی. هغه څه چې د جذابیت معیار دی، چې ریښتیا هم یو انسان ځان ته جذب کړلای شي، هغه د یو انسان هغه رویه او اخلاق دي.

تاسو به نظر دهېواد د ابادی او پر مختګ لپاره څه په کار دي؟

په افغانستان کې ډير وياړلي قهرمانان تير شوي

<hesitation> په پرمختګونو کې چې دي، هغه د ازادۍ سره تړاو لري. هغه ملتونه چې ازاد دي، د نورو د تسلط او استعمار لاندې نه دي، په هره برخه کې پرمختګ کړی، لکه د صنعت په برخه کې، د ټکنالوژۍ په برخه کې، د بیارغونې په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، همدارنګه نورو برخو کې پرمختګونه کړي. ازاد هېوادونه خپلو ملي ګټو ته ژمن دي او په سمه توګه ترې ساتنه کوي. نو ویلی شو چې د ازادۍ په موجودیت کې پرمختګونه کېدلای شي، او پرمختګ له ازادۍ سره تړاو لري.

د ماشومانو لپاره د مطالعې غوره کتاب، زما په نظر، چې د هغه هغه دی چې یو پیغام، یا یوه کیسه، یا یو نصیحت، هغه د لیکنې تر څنګ په انځوري شکل ښودل شوی وسي. تصویرونه هم ولري، عکسونه ولري، ځکه ماشومان چې ده، هغوی عکسونو ته ډېره توجه کوي او د هغه کیسه د لیکني شکل نه په انځوري شکل ښه بیانولی شي. همغه تصویرونو له مخې یو کیسه ښه تشریح کولی شي او ښه بیانولی شي او زر اخذ هم کولی شي، زر یې په ذهن خلاصېږي. نو ښه دا ده چې یوه کیسه په تصویري ډول ورته وښودل شي. نو ځینې ماشومان په لیک لوست باندې پوهېږي، هغوی بل لوستل هم کولی شي، خو ځینې بیا چې دي، بیا همغه تصویر درته ښه تشریح کوي، همغه لیکنه به درته په تصویري کې درته وایي. نو ښه دا دی چې یوه کیسه په انځوري شکل. دلته کتابونه چاپ شي چې تصویرونه هم ولري، عکسونه هم ولري. ماشومان زر ورته توجه کوي او ښه اخذ پری کولی شي او ذهن یې پرې زر خلاصېږي او ښه پیغام ترې ترلاسه کولی شي، او د دوی په ژوند کې مثبت رول هم لوبولی شي. پوهېږي چې هغه تصویرونه چې دغه څه ښه دي، مثبت دي، باید وشي، او ښه نه دي، او دغه نه باید د ده وشي، ځکه ښه نه دي، باید نه شي. هغوی هم هغه تصویرونه ګوري او همغه شکل زده کوي او همغه په ژوند کې عملي کوي. نو ښه دا دی چې یو کتاب، یو پیغام کې چېرې لیکل کېږي، نو د لیکنې تر څنګ یې باید په انځوري شکل هم وښودل شي. نو زما له نظره داسې یو کتاب بو ښه به وي د ماشومانو لپاره، چې زده پرې وکولی شي.

زموږ په سیمه کې <hesitation> زما په شخصي اند د اوړي موسم ریښتیا هم ډېر ښکلی، ځکه چې په دې وخت کې بارانونه هم ډېر اوري، ځمکې هم شنې وي، او هر لور ته چې وګورې، زرغونوالی یا په ساده ژبه چې ووايي شینوالی. ونې مېوې کوي، باغونه هم له ډول ډول مېوو څخه ډک وي، او پټي هم ښه حاصل ورکوي. او بله مهمه خبره دا چې د سهار لخوا هوا ډېره تازه وي، او د همدې تازه هوا له کبله زیاتره خلک په انګړ کې کېني. ماشومان هم هره خوا لوبې کوي، او طبیعت داسې ښکاري لکه نوې ساه یې چې اخیستې وي.

نه ښايست او بدرنګي کوم ارزښت نلري یوازې زړه اړین دی نيت اړین دی انسان بايد اخلاق ولري نوانسان بايد د چا ښايست ته ونه ګوري یوازې د هغه ښو کارونو او کړنو ته وګوري.

د مکتب مضمونونه په رښتيا زيات دي او انسان نشي کولای ټوله په يوه ځاي زده کړي

د‌کانونو او انرژۍ د حالت څېړنه

د څارويو روزنه او ساتنه زموږ د خلکو په ژوند کې څومره ارزښت لري ؟

۱. نن ورځ زه له خپل کور څخه ښار ته لاړم تر څو اړين توکي واخلم او بيا بېرته په امن ډول کور ته راستون شوم

زما په نظر موږ خپله شتمني په څو ساده لارو کولای شو چې زیاته کړو. لومړی باید کار او زیار وکړو، او له وخته نه پوره ګټه واخلو، خو سپما هم ډېره مهمه ده، یعنې بې ځایه مصرف هم لږ لږ خپلې پیسې ټولې کړو. خو که چېرې امکان ولري، هڅه وکړو چې یو کوچنی کاروبار او کسب زده کړو، ځکه چې همدا کسب او زده کړه <hesitation> یا په ساده توګه که ووایم، همدا مهارتونه د انسان عاید زیاتوي او په راتلونکي کې ورسره مرسته کوي چې شتمني زیاته شي.

زما په اند یو شه گاونډی باید په لومړي سر کې باید چې خوش اخلاقه او مهربان اوسي. د خپل ګاونډي حال او احوال واخلي او که چېرې کومه ستونزه ولري نو هڅه دې وکړي چې مرسته ورسره وکړي. او هغه خو تر هغه ځایه چې زه پوهېږم دغه موارد په کلي کې ډېر مراعاتیږي نسبت ښارونو ته. ځکه چې که په کلي کې یو څوک ناروغ شي نو ښه گاونډی ورپسې ورځي او پوښتنه يې کوي د خوښۍ او غم په وخت کې ځان رسوي او تر ټولو. مهمه دا چې گاونډیانو ته باید موږه مزاحمت ونکړو یو د بل حق ته درناوی ولرو ځکه ښه گاونډیتوب ټولنه پیاوړې کوي او یو له بل سره نږدې ساتي.

هر هغه څه چې زما لپاره ناسم دي، مناسب نه دي، زما برخه په هغه نشته یا نه وي، نو ماته دې که دا د ژوند په هره برخه کې اوسي، هر څه کې اوسي، ماته دې په دې دغو شیانو په اړه فکر نه راکوي. مادې په یو امتحان کې نه اچيي، چې زه دې پکې دوه زړه شمه، او یا د سم یا ناسم پرېکړه کولای ونه شمه. داسې یو فکر دې ماته نه راکيي. او هر هغه څه چې زما لپاره مناسب وي، سم اوسي، هغه که هره برخه کې اوسي، نو په تصادفي ډول، په ناڅاپی، خود په خوده دې زه ورسره مخ مخ شمه، او هغه څه دې وشي چې زما په خېر دې وي، خپله دې وشي، بیله دې چې زه دې زړه نازړه شمه، فکر پکې وکمه، نو په خپل سر دې وشی.

ژوند زما له نظره په یوه جمله کې که چېرې و غواړم تشریح کړم د هر څیز زغم او مینې یو لنډ سفر دی چې انسان پکې زده کړه کوي او بل ته ګټه رسوي

غه، ژغ، غوږ، ژوک، شپږ، شرک، خوږ، خووږ، سک، سږی، ږیره، کوږ، سپوږمۍ، سپږه، موږک، غږیز، لږ.

زما په شخصي نظر هر انسان که هغه ښځه وي يا سړی ځانله احساسات لري د دې لپاره چې مېرمن يې خفه نه شي اوله خو بايد ورسره کوشش وشي چې په نرمه ژبه او درناوي خبرې وشي سخت او سپک الفاظ ورته ونه کاروو ځکه په دې ډول الفاظو هغوی ډير ژر خفه کېږي کوښښ وکړو چې خبرې یې واورو او احساساتو ته یې ارزښت ورکړو نه دا چې بې پروا واوسو ځکه دا د گډ ژوند خبره ده کله چې یو ځای گډ ژوند کوو نو مجبوره یو چې یو بل ته احترام ولرو، درناوی ولرو او له ټولو مهمه مهمه خبره داده چې خپلو مېرمنو ته دروغ ونه وایو ځکه ښځې له دروغو نه ډېره کرکه لري خپلو ژمنو باندې ولاړ و اوسو او که چېرې له موږ نه کومه تېروتنه يا غلطۍ کېږي نو دا خو ډيره اسانه خبره ده عاجل دې ترينه بخښنه وغواړو ځکه بخښنه زموږ ترمنځ مینه زیاتوي، پاملرنه ورته وکړو، مهرباني ورسره وکړو، قدر یې وکړو، زړه یې لاسته راوړو ځکه ښځې ډېر نازک طبیعت لري په وړې خبرې خفه کېږي ددې لپاره کوشش وکړو چې همېشه ورسره ښه سلوک ولرو او اخري کلام دا چې احترام صبر او ښه چلند زما په نظر هغه څه دي چې اړیکې ښې ساتي او د خاوند او میرمنې تر منځ مينه لا زياتوي

زموږ په سیمه کې د واده دود او دستور او هماغه رواجونه په ډېر ښکلي او کلیوالي رنګ لري. یعنې واده اکثراً د کورنیو په مشوره کېږي، او د مشرانو خبره پکې د نورو ډېره اورېدل کېږي. که چېرې واده په کور کې ترسره شي، نو هماغه دودیز خواړه لکه قابلي پلو تیارېږي، او که چېرې په هوټل کې بیا نو د هوټل واده متفاوت وي. په دې ډول ودونو کې خلک همېشه یو بل سره خوشالي شریکوي، سندرې وايي، اتڼونه کوي او دودیز کالي اغوندي. او په ټوله کې زموږ د سیمې د واده دود معمولاً د مینې، درناوي او خپلمنځي مرستې نښه ده، او د کلي خلک پکې یو د بل تر څنګ ولاړ وي. خو یوه ځانګړتیا یې دا هم ده چې زموږ په سیمه کې کورنۍ خپله لور نه پلوري. یعنې واده یوازې د مینې، عزت او دواړو کورنیو د خوښیو لپاره کېږي، نه دا چې د خپلې لور پر سر پیسې واخلي، خپله لور وپلوري او د هغې د راتلونکي په فکر کې ونه اوسي.

په افغاني ټولنه او کلتور کې د ګاونډي حقوق چې دی، ډېر زیات مهمه دی او اړين دی. بل دا چې خپله افغاني کلتور کې ګاونډي ته د کور د یو فرد په توګه ارزښت ورکول کېږي. او همدارنګه، نه یوازې تنها په افغاني ټولنه کې ډېر دغه د ګاونډي حقوق مهم دي، بلکې اسلام هم چې دی، ګاونډي ته ډېر لوړ مقام ورکړی دی، او اسلام چې دی، مسلمانانو ته یې امر کړی دی چې تر څو د خپلو ګاونډيانو سره ښه رویه وکړي، ښه مخ ته لاړ شي، هغوی سره ښه چلند وکړي. که هغوی مسلمانان وي، که کافران وي، نو هغه ستاسو ګاونډی شو، هغه په تاسو باندې حق لري. د هغوی سره باید ښه رویه وکړی، ښه چلند وکړی. همداسې په اسلام کې حضرت محمد صل علیه وسلم د ګاونډي د حقوقو په اړه باندې ډېر زیات احاديث رانقل کړي دي، چې په یو حدیث شریف کې وايي چې حضرت محمد صل علیه وسلم فرمايلي دي چې یوه ورځ حضرت جبرایل علیه سلم ماته د ګاونډي د حقوقو په اړه دومره تعریف وکړ، چې حتی دا په میراث کې ماسره شریک نه شي. نو موږ باید همېشه له خپلو ګاونډيانو سره داسې چلند وکړو چې خدای او د هغه رسول زموږ نه خوشاله شي، ښه رویه ورسره وکړو. او بل، یو ښه ګاونډی باید ښه اخلاق ولري، ښه چلند ولري، او بل دا چې ادب او احترام ولري، ضرر رسوونکی ونه اوسيږي؛ مثلا شور او جنجال چې کوي، ګاونډيانو ته تکليف ونه رسوي. او بل دا چې په غم او په ښادۍ کې د ګاونډيانو سره شریک اوسېږي. او سلام کول، پوښتنه کول، په خوشالۍ او په خپګان کې شریک کېدل، دا چې ده، د يو ښه ګاوندي نښې او ځانګړتیاوې دي. نو خدای پاک دې موږ او تاسو ټولو مسلمانانو ته توفیق راکړي چې د خپلو ګاونډیانو سره ښه چلند وکړو، ښه رویه وکړو، تر څو ګاونديان هم زموږ څخه خوشال شي، او خدای او رسول هم زموږ راضي او خوشاله وي.

د افغانستان لپاره جمهوری اسلامی

زما په نظر، د افغانستان تر ټولو ښه پاچا، څومره چې زه معلومات لرم، او څومره چې موږ په تاريخ کې لوستي دي د مکتب په دوران کې، نو هغه چې ده، احمدشاه بابا ده؛ ځکه چې احمدشاه بابا دا چې ده، د خپله د افغانستان بنسټ ایښودونکی ده. تهداب د افغانستان چې دی، دا احمدشاه بابا ایښی دی، او دې خپله احمدشاه بابا چې دی، يو خپلواک او متحد دولت یې جوړ کړی دی. د افغانانو لپاره یې ګډ هویت یې افغانانو ته ورکړی دی. او بل دا چې ده، څنګه دا چې یو قوي او زورواکی پاچا و، د زور تر څنګ به یې د مشرانو سره به یې سلا مشورې کولې، د قبایلو تر منځ یې یووالی ساته. او بل دېته د خپلې خاورې ساتنه یې په ډېره ښه توګه کړې ده، سرحدونه یې ساتلي دي، د افغانستان عزت یې ساتلی ده. او بل دا چې دې عدالت او دین ته یې ام ډېر درناوی کړی دی؛ یعنې خپل ځان یې د خلکو خادم ګاڼه، خلکو ته یې خدمتګار ګاڼه. دسې فکر یې نه کاوه چې دا به پاچا يي، او یا ډېر زور به لري؛ يعنې ده خپل ځان چې دی، د خلکو خدمتګار باله. نو ځکه زما په نظر، تر ټولو غوره پاچا چې ده، احمدشاه بابا ده. نو که څه هم نور پاچاهان هم د یادولو وړ دي، لکه امان الله خان ده، چې دی د خپلواکۍ اتل و، او د خپلواکۍ اتل و. او بل ظاهر شاه ده، چې دی هم ډېره موده حکومت یې کړی ده، نسبي سوله او ثبات یې رامنځته کړي دي. خو زما په نظر، تر ټولو غوره چې دی، هغه احمدشاه بابا دی؛ ځکه چې د دې د افغانستان په تاريخ کې د دې د پاچاهۍ دوره چې وه، تر ټولو اغېزناکه دوره وه.

د پسرلي په موسم کې د نیالګیو یا درختې کېنول ډېر مهم دي، ځکه چې د هېواد لپاره سرسبزه، داسې په سرسبزۍ کې زیات رول لري، او بل ورپسې هوا صافوي. او بل، مېوه دارې ونې موږ کېنوو، ځکه د هغه حاصل هم د هېواد لپاره ګټور دی. او بل، موږ همېشه خپل کورونو کې، په کورونو نه وي مطلب، په شاوخوا سیمو کې <hesitation> په سیمو کې <hesitation> موږ پسرلي موسم کې نوي نیالګي کېنوو، چې دوه درې کاله بعد مېوه داره وي، حاصل راته راکوي. او که مېوه داره نه وي، سرسبزي او په اوړي کې د هغه د سیوري څخه خلک ګټه اخلي.

پخواني وختونه ځکه با برکته وو چې <hesitation> په کورنۍ کې به مشرانو، د مشرانو احترام، درناوی به کېده. مشرانو به خپل <hesitation> په نورو کشرانو باندې شفقت کول، توجه به یې وه. کشرانو به هم مشرانو ته به یې احترام او درناوی درلودل. د مشرانو په مجلسونو کې به برخه اخیستل، د هغوی نصیحتونه به یې اورېدل، او هغه به یې عملي کول، او هغه به یې په غوږ کې وو. د خپلو مشرانو لاره به یې تعقیبوله. د نیکونو، پلرونو <hesitation> مینه او محبت و، اتفاق او اتحاد و، ګډ ژوند و، په خوښۍ او خوشحالۍ سره به تېرېده. په اوسني وخت کې زیاتره ځوانان، زیاتره خلک په موبایل، انټرنیټ په دې کې باندې اخته دي. د ټکنالوژي سره ډېر مصروف شوي دي، نو دې خبرو ته توجه نه کوي. نه د مشرانو خبرو ته څوک دومره غوږ ږدي، او نه په مجلسونو کې برخه اخلي، او نه هغومره مینه او محبت شته، نه هغومره درناوی شته چې پخوا به و. نو یو قسم ګوښه شوي دي او ځانته ناسته خوښوي، او ډېری داسې ځوانان او داسې خلک به وښيي چې خپلې کورنۍ سره، په خپلې کورنۍ سره مجلسونو کې برخه نه اخلي، نه کېني. نو مینه او محبت کم شوی ده، او هغه درناوی، هغه عزت مشرانو ته کېده، هغه اوس نه لیدل کېږي. نو اوس همدغه سبب به وي چې پخواني وختونه با برکته وو.

د ځان د برياليتوب لپاره بايد پوره هڅه او کوښښ وکړو